<hesitation> yam kalu yese tanei, sa amlehe petu, <hesitation> petu lo petu lowaroe nalo'o taniye eu, jadi <hesitation> kalui lihepe itu tam saka, saka umtuana si pasalama. Jadi <hesitation> tanei me saharus si le'erenahasi, renahasi hulane, retetu, na sakae na amata neyam isaru eu pason, <hesitation> akai hese ama luma adatiya, berarti ili'e retinou hulana, rehula murinata nalo'o walihutui i eumesana sihaute si haupe sa na ileuya pason pason, bukan nai hesemesa na uli'a ini eu tam, lalu mutuana si mesa saka situesi, situesi sisopa sisopahiya, sisophiya lou walihutui na si hesemesa na halayai ma'i, limayai ma'i, na taanei me nalau ehue. <hesitation> kalu na mutuana na si si hese, si tue nalo'o nana barakati lou walihutui hese tam saka tanei asakaru bisa ru'u tam. Jadi taneya mesa harus si liliyere lehula lehulane yo, <hesitation> ranayasi nalo'o bisa ihese, ihese tam tam, <hesitation> se me. Lalu kali hise lawa le'e, sakai hulatinouwa le, <hesitation> itane uheri tandan asitele iyorisa lehulane le, kalu rehulane baku salah le'e saka re erua heata. Kaya re tandanya isunya ahiyata asitele isinya ahiyata <hesitation> lalu ama lawa mesai bisa i an nai lau akatalo loko akuama bisa tam lo, oleh karna re rawalaleri isin na ahiyateo, mo kalu riisin pason, saei sosiran maske hulana ata lima le'e tetap laka ama kebutuhan rumah tangga me sae eu pason, <hesitation> lo'o kai nai ni aheni'e, <hesitation> i an, mo kalu yeseru na sala salati nouwe sa esaka re na hasiloloma heyate le'eo, akaya in an isa isa'e tam mo kalu nai taane na paasre hulana, <hesitation> sei an ni isa isae <hesitation> i an isa isae